Tuud om no väega rassõq nüüd üteldäq, selle et ku ma saanuq, sis ma es võtnuq kumbagiq. Aga ku jo piät, sis või-ollaq kass. Et tuu rohkõmb om umaette ja ei trügüq nii pall'o nii lähkühe ka et. Ja käü umaette jalotamah ja eläs umma ello. Et pigemb sis joba kass.